Indonesia sagale birri dhathi ammo sagale ghudion itbekhenu wonn birri akaa percies tumenoa wonn akaa midhanithi fonni won akaa sagale kholaa thana sagale dhibin nassip ghorengi pendangii sartai sothoa ghadoghadoa sambal yedheni tokinen sambal